Gny farany lafo regny izy aloha da tena tonga any amy ny dimy hetsy eny hetsy agny gny hofany hariva raiky. Fa gny farany mora regny eo amy dimy arivo sy ray aly ray aly eo dafa tafilitsy. Ariary.